e goutul der buruliram lathu gob an daadoni edi e hi pad kumai holan i dima kumai holan doadahakro diwna bema nnden idla wan bukhan jwon ewa wan jwontar wembarakot to habela wan papesananon tganyom ani wembarate